Mwalimi u- mwe ua umwanga ukumtuleti uku, uku mwita isola, isola kweri mweri mutulike silinifaida nyorosu, ulwakwanza, une kwana jone kunyumba ndilinajo. Jikumulikila, kila kitsumbi kunditam, wujimulika ikisumba kira ndiola munkati mutsumba mula, mulikeki pakilo, kwasabu kila kitsumba kiva muvalasu, lakini paki pam- pam- pam- pamie pala, lino ku- ukuti umwana, anze ukusoma, kwiva kuvalwasi isoma, ikusomile umudu ikwinokwa umwene, impaka nasome impaka pa- pakilo, anatinokwa ukusoma mpaka pa- pa- pa- pasaita pakilo, jumwene kwasbu umu- umwanga pukule. Lakini pampoja nosoli josumule tisi, apange apa wifungure iredio, tuvikire iredio, ufungulila, upilisa ime amambo ga- gamipila, upulise amambo gatarifa syai i- itarifa isi sya habari sisi, pulika amambo moloswe kikwendelela, kwasabu tayari ulinisola wuvike ni- niredio upwire. Lakini apangi apo uwikire nilijiko, ilyakuterekera labda tyati isyai ijaharaka haraka, wutereka isyai, ukinywera haraka pavusiku pala, ukiluteka kwiku kuku kumasyamaba, kwahiyo ulumanyire ukute kunyumba kulikei, uvalasu, lino kama kau kama sio kuvalasu uvu usila sola, mukwingira munyumba mutitu. Kama ulingatula kwanza uvunyinge munyumba mutitu, nauvikere wukuta pakitanda palikiki, <noise> wosa ukuno ukunie ilijoka, ukonie sijui ikeki, <hesitation> lino pakilo uvoni ukonie umbe umbe ukai, wesa ukuti akakwa ava avakali valete lilijoka ilyo. Kumbe sio vahavi juve sila sola, vinyi mwipatie ihera mwiba kunywera, namwokule isola, kuli isola muvike siomuvamulilikile, avana vasome pakilo, sio ukuta avimbo pamunyi vava pamunyi wita vita poba balute, pamunyi wu- avana viluta kusyamaba, ndiuma ndita, umwanga uku unonu, kwasabau pamunyi, avana tukuvapa tukuvapa imbombo nyorosu, jiruta kusyule pyuva kiliwika wita kumbombo, mara ukusu ukusuka isyi imwenda, mara ukusuka isyombo, kwahiyo umuda upamung'unyi ukusoma navenenago, kwahiyo pakil, uve numwanga ugu niola isi, avana pakilo vikisomela vunonu. <noise>